Cwii siaⁿnto, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho nequieeꞌ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho yom, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñequiee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho we, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ñequieenꞌaaⁿnchonqui, ntquieenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ntquieenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ntquieenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ntquieenꞌaaⁿncho yom, ntquieenꞌaaⁿncho ꞌom, ntquieenꞌaaⁿncho ñequiee, ntquieenꞌaaⁿncho ndyee, ntquieenꞌaaⁿncho we, ntquieenꞌaaⁿncho cwii, ñequieenꞌaaⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho nequieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho yom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñequiee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho we, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ndyeenꞌaaⁿnchonqui, ndyeenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho nequieeꞌ.